Ny loko manga mazava indray a, dia olona ohatran'ny hoe madio saina, madio fo, madio ara-pitafiana dia ohatran'ny hoe tonga dia mahita an'izay rehefa mahita loko manga mazava e, dia ny hatsiarovako ny loko manga mazava, ny tablie anay, ny lokon'ny tablie anay a tamin'ny mbola mpianatry ny CEG